Maro zany karazagna biby zakena azo zakena hoe masilo segna. Fa agnisany tegna fantan'olona maro zany dia elefagna, vitsika, vorogna, kiva, matamana.